Перископ ин дастгоҳест, ки дар дохили он ду оина ҷойгир аст. Он оинаҳоро ба таври махсус мегузоранд, ки нурро аз боло бо чашм равон мекунанд. Вақте мо ба поёни перископ нигоҳ мекунем, тасвир аз болой болои монеа ба мо мерасад. Онро бештар дар киштиҳои зериобӣ истифода мебаранд.